shimpiren sun hinjirti shimpire akan halkan yet sun shimpire sunii kool-kool kabdi amineni ilt ishianenii lilla laf dagartiey halkan, halkan lilla laf dagarti sunin duum akumsunin biness kakabet, akum ishin laf dagart suunt biness kakabetiey bines birri halkan laf hindargu ishinii ak wonni sun tumiete binesan akas kakabeti duum sagale akas nyaatiey.